Aviri cura di na peddi sicca è mpurtanti p'evitari problemi a la peddi cu lu tempu. È mpurtanti aviri sempri la peddi pulita e utilizzari cremi idratanti pi evitari ca la peddi si sicca tantu. S'havi a dar'accura macari a li cosi ca si tòccanu cu la peddi pirchì tanti materiali ponnu èssiri dannusi e fari ciaccari la peddi. Pi li pirsuni ca hannu la peddi sicca s'arraccumanna di nun tuccari tanta acqua fridda.